Yaikuatiata mbae ñee, ani mbae papaka ndie <hesitation> yandepuereta yaike, anita yamombeu kiape jokua ñañono ñai vae yande <hesitation> ñeerapepe ani iru vae herramienta yaiporu ñaivape esa jokuako kia oikua yave oñomi mbae yandegui